जाडमे लघेना कपडा बहुत मेलके रेहता जेहमे जाकेट प्रमुख रुपमे हे । जाकेट बहुत मेलके रेहता जेहके हमरे मौसम आउ समय अनुसार पैंधसिकत होइ । <noise> जाडओला ज्याकेट, बर्खाओला ज्याकेट, फैसनओला ज्याकेट, काम करना ज्याकेट, खेलकुद ज्याकेट एन हमरे हम्मर समय आउ मौसमके <noise> हिसाबति पैंधसिकत होइ । काहिककि जौन मौसममे जौन जाकेटके जरुरत हे ओहके हमरे पैंधकव ओहका उपयोग करसिकत होइ काहिककि ज्याकेट <noise> फैसनके आधारमे या ओइन उपयोगके आधारमे बनल रहता ।